Séé álámɩnáá sañ vanɔɔ? Álámɩná vanɔɔ sañtɔ yáa sɩ ñ ŋñ gɛ ñ dí dito, ññ saŋ vanɔɔ. Bíɩ ŋsɩ <hesitation> ɛŋyɛ tʋmʋrɛ darɩ ka tɛlɩ lɔ ŋná sɩ ŋ vanɔɔ gɔɔríɩ, ññ saŋ ŋ vanɔɔ, tɔɔ gbɛtɛrɛ dito dito na ñ saŋ ŋ vanɔɔ, ŋñná sɩ ŋñ gɛ fɔɔkɔ, ñ gɛyá fɔɔkɔ, báá fɩlímɔ dʋ fɛnɩ asaŋkaá- asañŋaŋkaá mɛ, abéé kpokiti karɩ mɛ, ññ dʋ fɔɔkɔ ŋ vanɔɔ mɛ ññ fɔ ññ saŋ, ŋñ mɔsí ŋ vanɔɔ kʋrʋ ŋñ gɩrɩsína kʋrʋ, bʋká ŋñ lísɩ ŋ vagníñgɩlíŋɛ mɛ bíɩ ŋsɩ bʋ gɔɔdíɩ biñto dzʋ bʋná níŋɛ mɛ, ŋñ lísɩ ŋ vagníñgɩlíŋɛ mɛ, mɩnɛɛ álámɩnáá saññ dzɛ, ŋñ sañ ka ŋñ sañ ŋ vanɔɔ álɩ ŋ vaŋkpákalásɛ mɛ, vaŋkpákalásɛ mɛ, ka ka gɩrɩsɩ ŋ vanɩŋɛ wárɩ feé. Bʋ feé-feé ñ saŋ bʋ lɩ ŋñ gɩrɩsí gɩrɩsɩ gɩrɩsɩ na fɔɔkɔ bʋ tala bí léle-léle. Bíɩ ŋsɩ ŋ sañ mɩnɛ ka tɛlɩ ŋñná sɩ ŋñ yála ka la kaa di dito. Aah too bíɩ ŋsɩ bʋrʋʋ ŋyɛ lɔ ŋ vanɩŋɛ wɛ biñto, ŋ vanɩŋɛ gɔɔdíɩ, lɔ bʋ wɛ biñto, mɩnɛ nɔɔ kéé bʋʋ bisí ñ saŋ bʋʋ bisí ñ saŋ bʋlɩ, ŋ vanɩŋɛ tʋ, ñ saŋ tí tʋ lɩ léle-léle. Ñ sañŋá tí lɔ bʋ lí sákísákí mɩnɛ ññ bɛrɛsɩ ŋñ yɛ dɛɛ ñŋ yɛ kóo. Yáa sɩ bé bʋʋ yála ka yɛ sɩ ŋwɛ ŋñyɛ darɩ bala bʋna fɛnɩ bʋrʋ ŋsɩ. Kúlikúli ayé bʋrʋ mɔɔ ññ kpátá ka mɔsɩ ké na ŋvanɔɔ, ŋ na ŋvanɔɔ kʋ ka mɔsɩ ka dʋ nɔɔmɛ ŋsɩ ŋñgɛ ñ tɔkɔ. Bʋ yelé bʋ bisí báa sáa aŋkɛ mɛ álámɩná vanɔɔ dée, álámɩná vanɔɔ kʋwɛ kʋ tá biñto bɔɔ kʋtá gɔɔɖɩ gbaagba gbaagba bɔɔ, bʋká bʋbyɛfɛ ŋ tɩtɩŋɛ ŋŋlaafíya yá. Ŋnáa? Bʋyɛ fɛ ŋtɩtɩŋɛ ŋŋlaafíya yá. Mɩnɛɛ bʋná wɛɛ yɛ, vanɔɔ sañtɔ dée yá. Mɩnɩsɩɩ ñ di dito ñ saŋ vanɔɔ bʋ lɩ léle-léle na fɔɔkɔ. Bíɩ ŋsɩ ŋ yɛ tʋmʋrɛ darɩ lɔ ŋ vanɔɔ gɔɔɖíɩ, bʋʋ bisí ñ saŋ ró na fɔɔkɔ bʋlɩ léle- léle- léle bʋká bʋ yɛ fɛ ŋ tɩtɩŋɛ tɔnɔɔ alaafíya. <noise>